छूटियां में भ्रमण करना कि योजना का सबसे पहला गंतव्य करणों, तय करना कि हमका किनी तारीक <hesitation> हमका यात्रा पर जाना है। फिर उ को बजट बनाना। बजट बनाना में सबसे पहला होटल, यात्रा को ख़र्चो, खानपीनों को ख़र्चो, टिकेट और होटल के एडवांस में बुकिंग करनी, जो सस्ती और आरामदावेक सुविधा होई, वसी होटल ढूणनी। ढूणना का बाद उ की लिस्ट बनाओनी, लिस्ट बनाओता, टाइम टेबल से तैयार करनी, कि सबसे पहला हम ये जगापा घुमंगा। जरूरी समान पैक करनू, केई समान छूट नी जाए। मौसम अनुसार कपड़ा लेनु, फिर इमैजिन करनू कि खातिर अतिरिक्त पैसा कितना। <hesitation>